لما النت بيعطل عيندي باتصل بجوزي عشان هو اللي بيصلحو لانه هو فاهم في الحوار دي. فعيتصل بخدمة العملا يشوف الراوتر يشوف فيه كام لمضة مفتوحين لو في مشكلة بيصلحوها من عندهم لو مفيش مشكلة بيشوفوا التلفون الارضاي، التليفون الارضاي ممكن تكون فاتورته مش مدفوعة فندفعوها عشان يشتغل وممكن يكون في سلكة في الشارع مقطوعة، او في الكابينة ابتاعة الشارع فالبتالي احنا ايه بنصلحها وبيرجع النت.